نفضل نمشي في رحله مع شريك حياتي خاطر الرحلات تعطيك وقت باش تتعرف على بعضكم أكثر، و تقربكم لبعضكم زادا، كيف ما كيف المغامرات والمواقف اللي تعيشها معاه، ينجم تكون ذكريات باهيه تعيشوها في المستقبل مع بعض وتحفضوها تتذكروها زادا مع بعض باش ما تنساوهاش <hesitation> وتكون فرحه عابره والا فرحه جميله بالنسبه ليكم.